Nh na lab golo ma gargajiya, golo ma gargajiya da ɓanje woi poranau lokono, wom ɗuwa ɗuwa ambo milabam yiki wako gorokwanuu kaye kaye koro golo gaan amma, mila ɓwalin au mila ɓwalin aka gorokwan aka kai na giɗije ana gorokwan ai kai na giɗije, ana yilayila bo ambo mongo yiki an bo labko jotta, kɨnwo ɗɨm an bo labko dimbi, mami ɗim an ta bo lau joko joko ta kaimai milabam la ɓwalin. Mamanyem ɗɨm au ta labala, auye bonko boila la bonko boila wun dande kowu bou dande kowu shi parma pus pus ka tamyen ɗɨm mamai kɨ shirye pinen ma mai au do lali au kai kowu kaimai kaimai ki ma lowo, to wun shagha ko ɓwalin, miyai me jik jik jik wole koro leem gongowu, sha bo ko al a ayeni deidei karpe kunug wun loi goro porma gɨn shagha ko ɓwalin papu papa papau bali bali bali woi kai kakaki kai kai kai wun worma guji bang. Tamma kaka au bo yinge tere bou yinge tere shikenang bou malowu yinge terei shikenang bou malowu yinge terei au lukurma, kɨkɨshang pori a yeni wanje karpe woi karpee ɗumoi Bouye dumbolo ma ajaar wun por amma pani mɨ ɗuwa ɗuwa, ana gorokwan nene ana yilayila nene ɓwalin nene, amna shi woi golo man ɗi tenaghel, tenghel, tenghel, tenghel ɗɨmbɨl koro warɨma ɓim, ɓɨm, ɓɨm ɓɨm, ako al amna baye goto tenghel tenghel, tenghel me lema koni tamyendo ɗɨm kare golo ɗeget ɗeget ɗeget wu tindekoi dedera ashi almai shima gɨn bini tenghet, tenghet yinge shima gɨn bini tenghet, tenghet yinghe tamyen mani bo al tamyel mani golo sha shi mɨnma gɨn gilo ta shi tenghet tenghet me lema koni ka ana gorokwani ɗɨm ka nini yiwangyiwang yiwang, yiwang ana yilayila nene wau, wau wau, wau wa, waa, tip gin gorei ana mamyen do wun yiki gɨn koro yilai bowu gɨn koro yilai bowu gɨn koro ɓwalin mamu gɨn wori mawu gɨn minimi gɨn wumma donɣt mawu junga gɨn kaima kowu kaima. ta wun nene goro kwan wun timai yilayila wun yimai, ana gɨre liɓe raab ana gire wunda zaab ka boki ka tamyen do wun longɨma gɨn wilanginiii wun domin tamyendo wun nene ta amna shi kongo wu kongol tamyen mani boye golo shi ma gɨn bini ma gɨn bini ta shi washe yoni ɗumoi ɗumoi ɗumoi shi yinge tamyen mani bo al tamyen wun golo ta shima gɨn golo mani to shimi gwang amma ɓanje golo mɨ ɗuwa woi ki mɨ ɓanjeu golo mɨ ɗuwa ai gwang ai. Gargajiya wom na lammai shimi gargajiya mi ɗuwa ɗuwa, amma ɓanje woi gargajiya mɨ gwanwu. mɨ ɗuwa ɗuwa shimi gargajiya mɨ gwang, golo mɨ gwangye, ware golo mɨ gwang ye, meuwarai gwang ye, mawuyan ɓanje woi wun ta lab kobou. me ɓanje menwara, menwara ma lab ayim kai kumbumai wane wane me kaza me kaza, me kaza wum dapɨma ta menwarai ɗou goloi ɗou kowu tep tam ma ma mamyendo a yeni layi raap kunung ma moi ɓamren layi ɗumoi tamye do a tai layi zaap ta pashara ma goloi to ma menwara mɨ ɗuɗu ɗuwa ɗuwa, dape mɨ ɗuwa gɨn mɨ ɓanje an ɗuko deidei, wani deideiyiu menwara shimi. wom na ya jinda la duniya, menwara gargajiya yilayila wom damana shine iyaka bishinla